Munumang de kauk manut pus kiajay jay bien <noise> ngul'ajau pus chu tumey nda na'ey tumey nu'uey munubu ngul'ajau bakamu ngul'au kutseiñma pus pa munuju nukueje y se kunji tabejeu pus kiajay ni pem nipem munukueje niken nipep munu munuteje y kutseiñma kiajay tuba lapu ngul'ajau ya kutse lake chi tameiñ ya ya la'ajaun saria rik'ie saria pa mananaung pus saria pa par escuela manama munutam saria libreta jay rapu latsa'au kiajay bajau pero se kunji kua malabejeu pus sunje'e ninker pus karat kiajay ma mbu ngul'ajau kara nda nuy nimbiay pus ya batjeu pus saria pa tabajail mat tabajail jay batjeut y pamanatsajau ngul'us saria l'us batsajau pus ya jay nu'uy nimbiay pus pa manaljaung saria pues si ngul'ajau y ma'ai kinyiaung pus chu pus tameiñ kiajay many many rama saria kua manataung saria ngajay naljaung pu kua mananaung <noise> kua masuejeiñ si ma'ai kinyiaung y y pero kiajay jay lumey kua manatau pus bien sunje se kiajay tijian karat kiajay nipep mbumat pus nipep mbumat mbubu ngul'ajau pus kujui kat peuk se manakeje jay nda nda kunju ngul'ajau. Pus ya batjeu y se mut pus kiajay tijian ngul'ajau jay sunje kiajay pus karat nipep mbumat y kauk kiajay si sunje se se kauk nipem larua lanu'u si kiajay pa munukueje sania tameiñ munutaung sania y tiyiajau kauk peuk munukueje si si kauk jay iuang ngajay nipem mbupay tameiñ y kjay per kiajay kjay lem dios bupa'aik kauk lem lakeje pa munu'ueung na'ey <noise> kauk munumang de kiajay karat l'eik l'ik de ngajai ljeiñ ndujueiñ stikiuang karat kjay kejel kari pu kari y pus kauk lapajau kiajay sunje rajuik se bat'ey pus karat pumbu l'ajaut buts'ut pero nipem mbul'u pus kiajay rama <noise> ban'eiñ rama bat'ey rama jay mat kil'ie ya l'e pus kauk nunu nda chi l'i kuma ndan'eiñ pus kua bumang namajay pu buts'un pus y pero ndul'aik kil'ie pus kiajay ndujuep pus ndutejeu kutsi kil'ie per ndujuep y chiu kiajay ya kujua pus si lanu'u sunje y karat pu bakja y kiajay karat es saria es kiajay es de kapet pus kiajay nipep mbajau si sunje <noise> y kiajay karat jay pu bakjat sunjet lapajau se <noise> bun'uan. Jay kiajay nip mbumjey nda butsu'ut pa manarajaut per kauk la'eje tiyajau pumbu si jay kiajay l'ajaut pero nipep mbul'u pus karat l'aik kil'ie pu rajuik si tik'iau pero kiajay kauk jay lamang kauk na'ey pus que juy que lariu que kipiajay que nixiap pu bakja mana'ey que madua pu bakja jay madua de nguljau pu ma madua majuau pus kauk lamang que nipep lamang que pu la'ey pus kauk la'ajau lem la'ajau kauk na'ey y que no kja pu ndu'uey y que juiyn lo que munubay kiajay latsajau <noise> y y karat kiajay pus nipem mbatsajau pus jay pu bakja buruan ngajay ngul'jau pus si si sunje kiajay jay lapajau ljeiñ ndujueñ nipem jay ni pem <noise> l'au ja mbu ngul'ajau pa manat'ey rapu pus kiajay karat jay kapet la'u kapet y n'iat kunji asta kunji kiajay ya ni'iat y lin'iujuñ mat kunjanma y pero kiajay dios bupa'aik kauk va jay nipem pubakja jay kiajay pus kauk na'ey va dios bupaik nipem pu bakja y karat pu lapajaut pu bakja y y que espero que espero que kauk na'ei pues nipem pu bakja mana'ey nipe bakja que. Que dios juiy le'y la mujay juiy ke majau nin'ieje y que que lu'uey lariu lo que kauk munusep y kauk kiajay nipem manutuen se se kiajay lasep jay latajat la'ey latajat y se mut pus kiajay se lik'iajam ni pep mbu pus kauk lem lapajay si es que kiajay nipep mbu'u. <noise>